am nyamdu South Korea ni nandai be irin nyamdu lesɗeji fe're, bo nyamdu maɓɓe mai pat irin nyamdu maɓɓe mai, nyamdu mai be inde wuro maɓɓe un be yare maɓɓe, be ɗemgal maɓɓe. Nyamdu ɓe mari ni ɓe ɗon naftira sosai, ha al'ada maɓɓe ni wo'di nyamdu ɓe viyata kimshi, wo'di nyamdu ɓe banshan, be bulgo'gi.